Menga orzuyingizdagi tatil haqida aytganingizni eslaysizmi? Uni men maroq bilan eshitgan edim va o'shanga o'xshash mening o'zimning ham orzuyimdagi tatilni rejalashtrgan edim. <hesitation> U haqda hohlasangiz aytib berishim mumkin. Lekin, oldin, iltimos ayting bu sizga qiziqmi yoki qiziq emasmi? Keyin men shunga qarab, sizga aytib beraman.